أحب أن ألعب لعبة Codenames مع صديقاتي إنها لعبة تعتمد على التفكير والتعاون حيث تقوم بتقسيم إلى فريقين كل فريق يحاول أن يتعرف على الكلمات عن طريق إعطاء تلميحات لبعضها، نستمتع بالتحدي والتنافس بين الفرق وأحب أن أرى كيف يتمكن أصدقائي من التفكير بشكل إبداعي، الجو في اللعبة يكون مليئاً بالضحك والمفاجأة و مما يجعل تجربة رائعة لنا جميعاً.